Neh niquixmati tlen tlalibis ocachi chicauac tzicuinih, quemeh leopardo, quemeh tigre, ino yulcameh tlalebis chicauac tzicuini porque ino pues de por si, ino yulcameh yehua cazadores, leyun, tigre, tle tepitzi tlalibis yulic pues onca quemeh tlacuatzin, ouyutl, pues yulcameh tlan amo tzicuinih miac amo uxohtih, cachi de nochi yulcatzitzi tlalebis ca tutontoh yaha tlacuatzi, porque yeh sa mocaua, sa mopichaquia, o amo tzicuini ompa, tla quimictisqueh maquimictican, ouyutl noihqui ninima tlailibisca yulic ni para tzicuinis acuili, pero amo, tla itlahtosqueh tle chicauac tzicuini ompacah leyun, ompacah tigre, ompaca ino, ino pan pantera negra, nuchi nun yulcameh tlalibisca ca tlalibis chicauac tzicuinih, chicauac tzicuinih, ua quipia una quemeh completamente tlalibisca tlalibisca chicauac tzicuinih, amo cualquier nun yulcameh, ino yulcameh pues yehua cuac icniquih cahsisqueh canah itlah, cahsi hasta que cahsih. Ompa ocsenteh yulcatl, ino halcón, águila, en vuelo cuac patlani yehu, en segundos, conahsi tlen yeh quiniqui, senteh tuchtli fácil cahsi, pero yehua quemeh tle avión, patloni ua orale cahsi rap, tlalibisca ihsiuca cahsis porque acocuili moescaparouah, porque ino yulcameh, bien, bien rápido u cachicauac patloni ua ocsiqui tlec chiicauac tzicuinih